Kasarta napapaichinii, koo arawet ap taman ak aeng. Amuu mi mii tumiin yakait, arawet ap taman ak aeng kependi tumin, kipiketienchi tarusieki. <hesitation> akekany yawa petuu, nemang'uu kora kepeketienchi. Yaamii menjo kepekeyonoti, aah kora komii koiwek. Mi koito mii, mii arusi arawet ap taman ak aeng kochang, kochang ochei. Kochang ochei tumweki, tarik tiptem ak muuti arawetaap taman ak aeng. Ko petut nikisiche cheiso ko kocham kepaipachinii kee kee, kependi kechope chakula che chekororon kou chapati, kechop, pendo kepe kanisa. Ke kepekepe kanisa pikeetieni kekee kelach ingoroik che cheimpya, ke kepeke kepeke kepeke kepe kesha, kepeketieni akoi, akoi koit sait taman ak aeng kewekishe, kora tarik ta tarik tiptem ak loo. Kependii kependii kiwanja kepekee, kepikee chesanye, kepekechesanye, amuu mii, mii game iit ap mii mpiree, kepeke kepeke tiar imbiree. Akoo yeit jioni kewekisye kaa, kee kenyiket kenyike kenyikepaipachi, kepee kepe kependii, sheree kepeke keal akot mayek kenyeke kenyeke, nyikee tarik tarik, tarik tarik salasin ak ageng'e kependi krpe kependi kanisa. Kipiketieni ke ke kepe ke sikee siir kepe kepe arawet ap ageng'e. Kepapachi kenyit nelel.